जू डिश वॉशर ची उ भांडा ध्वोंणे मशीन ची वेमा हम अपरा गंदा भंडा डालदा वेगा बाद वेमा पाणी और सर्फ मिलोंण जैसे की भंडू गी सारी गंदगी निकल जो फिर कुछ देर तक हमून भंडा वे मशीन म छवाड दयोंण जनी भंडा साफ़ वे जोला ऊँ त हम निकाल सकदा।